<noise> chi jena´a ja vuni equipo quesin chi, ín kuu kuatu xíitikí te in ku kuaku ntiyiu a chii jena´a te un ni kuu kasa´a jena´a te yua kua ka sa´a quesu ka ka´atu nayiu na nani natu chaá ñu ko´oyo jena´ade kakatude ja un hora ki kooyotu de un ya´au yua kasa´atude quesu.